Men makaron tayyorlardim, chunki u tez pishadi va turli soslar bilan mazali bo'ladi. Pomidor sosini qo'shib, salat va non bilan xizmat qilish mumkin. Shuningdek, oddiy desert sifatida mevali salat tayyorlardim.